Ia, arakaraka i olo io fo e. Fa zy io zen̈y kà fa ty hiôva izy, fa miôva edy. Fa izy fo zen̈y mety tsy tafiôva tanteraka fa sasantsasany fo zen̈y mety miôva amin'ny amin'ny persônalitenany zen̈y. Karà zen̈y.